Gomnati jaa diwa idhamco iskur kuma atu jaa diwa kəratomso kag zamanu, koratomso atəne baliwa daman wa jləmə kəratən təna har wa də kalgənən bem be ana da ana va maitag dəhamco tala gadag kərotomso kan zamanu. kwaci gomnati jaadiwa əlwen kag zamanən, əlwek zamanəmco kag zamanən gomnati jaa datən datən anayi diwa trakton anayi diwa <hesitation> karee wanan anayi diwa takin, takimco kag zamanu atə vanayi diwa talla jaa diwag <hesitation> gomnati. kwaci talla karek siyan, karek siyan iri iri kəma <hesitation> tarun, baman talla gomnati va pakpe wa əmdan da jləmə dək siyan adhamco tala tədya kəman bem be gomnati jaa diwa. gomnati jaa diwa azbətən paddən akunək dədongwa, talla təna gə jii dədongwa kag baderi na ya təsək wunyak dispensarin wunyak dispensarin talla əmdan ədgə nanuwa. kwaci gomnati də təmbəli manyamonga da jləmə kəraton ii sukul of nusin, da jləmə kəraton ii hel tek talla akci da jləmə keratomsəno təna akci va jləmə va <hesitation> badetənən kəma ayangwa va bələwa kargunən a lardangwamso talla a baderi talla əmcotku jaa diwan tədyə kəman tədyə kəman be jaa diwan gomnati, ﻿gomnati lagiwa takaiyya adə wujərək səkiuriti bani təmma gadag gomnatəm kwaya sau gadə əmdən bata da jləmə əlwen a tinaləm bani, amma gada gomnati lagu atə dək əmdanən, to talla <hesitation> bem be yu va zənomcotku ja dakcən gomnatəg nijeriya, gomnatən bam pəm diye, gomnatəg nijeriya, talla ənjan makarantau bani talla jlamiwan gomnatən nijeriya jlamiwa kəratomso atə baliwa baligi tagdon gani kəraton ii tinau gadə tala azbətəmco əmdan əlmiiwa tala əlmiwan gomnatəg taraiyya tala atə a təmbəlayik tagdan əmdan dalmi, kwaci manyamongwa bembe vane kəraton to azbətu atu vaktan da kuzguzikci atə da jlame kwaci gomnatin taraiyyamcotku atə ne tala va nayə du kargunən iri iri ii tinangwa kargunu iiwanəmso ba əmdan jlamuu <hesitation> əmdan baluu kargunən kag yaloo fiva talla əmcotku, wujərən gomnatik taraiyya gomnatəg nijeriya kwaci dəg kargunanon bam bə bam bam be bam bam bə bam talla əmda vanayi du gadəg gomnatag nijeriya duduwu əlhakig jləmiwa əmcəno tala adatkəla, wa va jləwi jləwan kaka wa va jləwi jləwəg gomnatəg taraiyya kag nijeriya, <hesitation> təraktətomdo beəmdan va nayidu tala gomnatək taraiyya va təmbəlayakci ma dane də əmbanati da luyi <hesitation> kareg <hesitation> rametənəngamdotku tala va təmbəlayakcig gomnatəg taraiyya məsamman bani də gomnatən taraiyyau bani vanayi də mənistərig agrkaka, akci va təmbəlayag takin kag zamanən <hesitation> ən pi ke (NPK) dən yuriya (UREA) fatalizamdo talla gomnatən taraiyya dəg amənən yakka jləməna əmdan a pakpəpa a pakpəpa a pak pəpa gadən wa jləmə əlwengwa wabə wabii <hesitation> waba awun, waba sənkafan talla wabəkci gadag sənkafan talla wabakci gadəg wa tə du adatkuwa, to talla alhakimcotku adəg gomnaton taraiyya kwaci atə va jləmiwa gada ma atu gomnatag nijeriya so, dək bem be giiko kaktədyə kəman <hesitation> atini nəngwamsotku jaadalin əmdu gadəm jaa dalin gomnatitkən nijeriya. so gadən nanuuwaza wa yi wa jləmi gomnatik taraiyya tam ii kuəma? kəraton bem be atə dahuwa talla jlamiwan atu, azbətəmdo əlbəciwan atu, karee elwemdo talla daa diwan atu əmdamən, abdaman bem be təna wava giyu wani tinangwa tala yaykəg va jləmakcin gomnatən taraiyya, alman əbdamən də damatəru gani le də le gani tala əbdamamomdotku va jləmakcin gomnatan taraiyya, atə va təmbəlak tagdon, atə va jləmu, kwaci atə va jləmu gadawa əmdag dəhamco, ﻿to gomnatin taraiyya babu bem bem be atu jlamiwam atu jlamiwa wanənon bam be bam bam bə bam bam bə bam, bam bə bam tala ga bata gazgukcəm karek tədya kəman dai tala kala kala talla jloməkcin gomnatən taraiyya a tinangwamso kwaci akag lantarkimco kan neepa tala va jləmən əbdaməkcin gomnatən taraiya va jatayin akan tən də pətəskum da nee dagdə baderi ii gəmsi, tala jləməkcən gomnatən taraiyya. kwaci tinaw gadə boholəngwamdo yaykaci tala gə ja na har yaykə kəma <hesitation> əmdan ərbutətkwak təkci <hesitation> federal gomman of nijeriya, tala əmdəno ləməkcəg gomnatəg taraiyya tala vaiku amən sola amən bemco damən tala va jləmakcən <hesitation> gomnatitkən taraiyya Nijeriya. to tala wujarromdotku yay kakci talla nə <hesitation> nə vanayakci kwaci tala kwaci bem be kwaci nə kootəkcim bani tala jlaməkcən gomnatəg taraiyya nigeriya,